पहिले पहिले हम्मर पुर्खाभर जत्ता फेकुन खाना पकामें, तेना पकामें ओहमे ढिक्ला नोन प्रयोग करें । आजकालके नयाँ जमाना <hesitation> बदलति गइल जमानामे सोंचा नोन, करिया नोन लगायतके तमाने मेलके नोन उत्पादन होइ लागल हैं । आजकालके प्रत्येक भन्सामे आयोडिनके नोन प्रयोग करजिता । मनैंभर ढिक्ला नोन आजकाल नोन प्रयोग करना तिति फेकुन आयोडिन नोन ओहके प्रयोग करना सहजे आउ मजा फेकुन मनतियाँ । पहिलेक दिनमे पुर्खाभर ढिल्ला नोनके प्रयोग करें यनिकि ढिक्ला नोनेकेल खामें उहिकमारे ओइनन लरकामे गलदोदो आउ फेकुन मेलमेलके समस्या नोनेक कारणतिति देखा परें । जौन समस्या हटाइक तहनि यनिकि नोनतिति हुइना तमाम मेलके समस्या हटाइक तहनि हम्मर नेपाल सरकार जौन गर्भवति मेहरुवा रहतियाँ ओइनन अभेफेक आयोडिन सेंतिक बितरण करता । हुइना ते स्वादके बात करबोत कहलेतिति ढिक्ला नोन डारल खाना मिठ फेकुन रहता मुल काचिकहतियाँ आयोडिनके प्रयोग आजकाल बढ्ति गैल है । ओहका प्रयोग आउ मिठासके बात करबो कहलेतिति ढिक्लाक बरोबर नाइ पुगे सिकजिता । <noise> तभुफेक तेना पकाइ बिरिया ढिक्ला नोन ति फेक आयोडिन नोन प्रयोग करना सहजे रहता, काहिक कि उ खुरबुसनी रहता । डरबो कि गलजिता उहिमारे यहके डरना मन परैतियाँ ।